Mi waɗa waɗaande e Pulaar e Hausa ɗum goɗɗum waɗata njiddaade fiyaangu e ngal e nguurndam ngal. Mi waɗataa njangol ngal ngal ngam ɗum ngal njidaade njam rewɓe ngal ngal.